﻿Kua tétaguasu japon jae oajaetreyeye mbombiri, kua tëtagui komo guarani bolivia <hesitation> kua jae ivi ikupere yeye oïva, kuaiguava tembiu ipuere oimevi jetavi, yaesa yave jaereta jembiu jou ipöra pöra, oyeyue kavi, erei ikavi ndipo jokope ñai yave jare yamboaporova jare yau jaereta jembiu, jayae yaeta supe, de que kua tembiu ikavi ani ikaviava, erei oime jeta variedad de tembiu jokua tétaguasupe